. Mkpo nte isua dup emi adade ke isi emi anade ke isi ono min. Itie emi nwansae ndikud iden mi wana ndikud idem minte owu emi ikpepte, andikpep emi mimikpepke aba mkpo ke akpri itie ke akpri idaha eke, ikade ikekpep mkpo ke akamba ufok nwad nta ifiok. Nkud idem mi ke uto itie oro, monyuñ nnim ke akpomiko nte ke Abasi nko imenyimeke nsuk ntie mi ke itie eke wjenam nkekpep ke akamba ufok nwed nta ifiok, me edide ke eke nta ifiọk iko Abasi O, me edide ke eke nta ifiọk eke arimbud. Edi itie emi nkude ke isua dup edi ati akamba <twisted fingers> itie emi okpoñde eti etio Nyeka do nyedu do ke mkpo nte isua dup, isọsọñ